इसपन्ज मतलब सोकता जेहति हमरे पानी, तेल या तरल, गिरल पदार्थ ओहके सोंखेक तहनि हमरे काममे लैति । यहका मुख काम हे तेल, पानी या अन्य गिरल चिझ <noise> चुनिचुनि फोंग ति यि सुखति यहति गिरल तरल चिझ ओहके सहज तरिकाति उठाइ सिकति । आउ खराब होइति बचाइ सिकति उहिमारे इसपन्ज या सोकता हम्मर तहनि छोट ति छोट कामके तेहना बहुत उपयोगि चिझ हे <noise>